Belgiä om <hesitation> vist Saksamaa lähküh koskil. Ja Belgiäst ei tiiäq ma midägi, tuu om sääne väikene riik ja sääne asi om olõmah, nigu Belgiä sokolaat.